Nëse do të fitoja llotarinë, gjëja e parë që do të bëja do të ishte me lënë një cop të parave mënjanë për të ardhmen, duke siguruar një qëndrueshmëri financiare. Dopu, do të ndihmoja familjen time edhe do të bëja donacione për kauza që më pëlqejnë.